වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙන්න කතා කරනව නම් <hesitation> මම ඉස්සෙල්ලාම <hesitation> කතා කරලා අහනවා අදාළ වෛද්‍යවරයා ඒ රෝහලට <hesitation> පැමිණෙන කෙනෙක්ද කියලා. ඔහු පැමිණෙන <hesitation> දවස හරියටම මම තහවුරු කර ගන්නවා මේ මේ දවස් වල එනවද කියලා. ඒ දවස් වලත් <hesitation> ඔහු පැමිණෙන <hesitation> අදාළ වෙලාව <hesitation> ඊට පස්සේ තහවුරු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ <hesitation> හමුවීමකට කොතරම් මුදලක් වැය වෙනවද කියන එක <hesitation> දැන ගන්නවා. ඊට පස්සේ <hesitation> මගේ විස්තර දීල <hesitation> අදාළ <hesitation> දුරකථන අංකය <hesitation> ඒවා <hesitation> අවශ්‍ය විදිහට දීල <hesitation> වෛද්‍යවරයාව හමුවෙන්න ඒ වෙලාව වෙන් කර ගන්නවා. දැන් නම් <hesitation> ඒ <hesitation> කතා කරලා අපිට ගොඩක් විට විස්තර දැන ගන්න පුළුවන් වගේම <hesitation> ලංකාවෙත් බොහෝ පෞද්ගලික <hesitation> රෝහල්වල අපිට එය <hesitation> ඔන්ලයින් හරහා <hesitation> කරගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා <hesitation> ඒත් කතා කරලා කරනව නම් <hesitation> අපි ගොඩක් විට ඒ අදාළ විස්තර සියලුම දේ දැනගෙන තමයි අපේ <hesitation> ඒ හමුවීමට වෙලාව වෙන් කරගන්න ඕනේ.